Ai don na bergoyang lembut nai lasi ah ketika putri nia hapu kertas misterius dia, peta nia mana taok neme bahan lok yang tampak- yang tampak kuno kuno, no garis-garis no simbol-simbol yang rumit, menggambarkan mamanak yang ana ta babuluk fah.